Ti te metti lì co-i færi e co-a laña, assettâ da quarche parte, tipo davanti a-o feugo e ti comensi à travaggiâ co-a maggia, pensando a-i figgi che son lonten, a-e sfighe da vitta, à quelle röbe lì, feua ceuve, l'é inverno, a maggia a se fa coscì.